Torro kana'nitu taborti'i satu petengkenu sasuai lagu- pah oinahnikeke jadi smapentek enta bor ti'i sasuai wo lagu irama lagu otu'papen kengkenan sesuai dengan pukulana mateng ki'nani'tu gura gayana mapentek papakadua papakatadu tara'- tara'- ni'tu kabiasaan langi semata bor satu ma mapake duampaliwawu ti'i tagal itu ti'i wikongtekun toro ningkot karna ni'tu tapaken taborti kabiasaan mapukul sasuai lagu papakatadu pa'pa ka'pat ato papat kalua apa papekasena tang-tang- jadi akape wi'tu